बृहस्पतकि बारेम सोचतपेति मोके हप्ताकि अन्तिम भागकि तयारी और उत्साहकि भावना याद आत हए । जा दिन मोके शुक्रबारकि याद दिलात हए और मोके उत्साहित बनात हए । बृहस्पतके प्रगति देखन लग्जात हएँ और शनिचरके छुट्टिके ताहिँ योजना बनात हएँ । जा दिन जम्मए कामन्के अन्तिम रुप देन और सबए चिज समयमे पूरा करन एक प्रकारकि अवसर हए ।